जुष ऊन हो कपास। रेशम। मैलों। रेयान। और जो कपास भी हो ततुक सबसे आगे तो रूई पदने घटने। और ततके बाद ततके आम्हे खातून भानु। और तब से जड़े मुझे भीड़नोक कमे आओ।